Tigonutik che chekianyoru, ago chikikotecha ko chekipunu sikiikchuk, amuu kiineta ichek atepee nemie nekararan, netareto akoi ng'unoo yekitepsotii ak piik ap kokwet kokitoreta, akot keae kasishek, ak piik ap kokwet ak choronok kokikotoreta <hesitation> katiganutik chiikikona sik.